اذا اخترب الانترنت عندي في البيت أول شي اسويه هو اروح اجيّك على الروتر وأشوف ويش حاله عادةً يكون ان الكهربا مثلاً مصكوكة، أو لو يحتاج اني اصكه وأرد افتحه وعادةً هاذا يحل المشاكل لكن اذا كانت مشكلة اكبر اضطر اني اتصل في شركة الاتصالات مالتنا وأسألهم ويش اسوي بالضبط وعادةً هم عندهم الجواب